Ɛbe-e jue toro akaa nju, bɛ mmasi enu wɛ. Bɛ toro enu rɛkɛ ɔkɔnɛ aburu bɛ nɔe bɛ enaa. Ebe-e jue akaa nju bɛ akaa enu wɛ. Oku Eleme rɛ jua akaa nju. rɛ chua nnyɛ wɛ-an ɔtɔ, rɛ kuma nyɛ. Nsã mgbimgbii labi kɔme ;nsa mgbimgbii labi kɔme rɛna nnyime enu nɛɛ awia bai. Owamɔ, ebe naa akaa enu pepe-a. Sɔ owia nyo akpara ɔwese oburu, wɛsɛ oburu, sɛ nja ka taa owia yo, chu nja ne-e. Mẹ owamɔ oban gbe-gbe okun nye-e. Obari kase-a oku rɛ wesɛ-ari ɔbɔ ru nyɛ. Ɛbɛ-ɛ juɛn mmasi akaa nju. ebɛ nna nnyimɛ rɛba pɛ. Sɔ owa ya ebo ebie, labi ebo ebie, ka deri ngari, ka e-ri adidẹ dorɛ nnẹ onɛ mɛ adidɛ nje aka-a. Rɛ yia nini. yia o-o tɛ eta bai Eleme acha gwa. Yia enu rɛ kanasa ɔsɔ eta bai. Mɛgabina ebina nnɔɔ kɔmi sabɛ kɔ nɛwa ju akaa nju. o-o rɛ Eleme dɔ e-ere niɔ. Eleme kaa tɔtɔ o-oni sɛ? En en-ye. Eleme raba tɔɔ ɔ-ɔ rɛ dɔ e-ereri. A-o bɛ papa njeje a-o bɛ e-aa, oka wii onwi yo wẹ oka lama kɔ mẹ kanari enu nu bɛ ẹpɔru. ka juri nju nnɔɔ mɛ nju nnɔɔ nje aka-a. Nju rɛ dɔ aka-a gwigwia-e. Sabɛ oware u, nyɛ kara labi ebie rɛ base ru. Sabɛ a-oka ju wɛ osaro oban ju wẹ nnyimɛ. Mɛ nsa mgbigbii alabi. Sɛ matthew ewo ebo, onu biɛ na a-o rɛ nnɛ kɔɔ mpio baa ka o-ro ekarabe nhki nyɛ kin wɛi-nwuru ru, wɛ labi ekere-kere ɛpɔrɔ ebie dorɛi gbere kɔ mɛ obaa bɛ oku ojɔ nwɛ ra. Ɛbɛ jua akaa nju. bɛ toro nkpoi enu. Sɛ a-o ju akaa nju nini, ami ju akaa nju nini. Eleme abere bela ɔ-ɔ rẹ ke ekarabe oneh eto-e osa ajuri. Sɛ a-o r’o we-we eya-ya, ami nee we-we eya-ya, ajuri abɛrɛ ba. Ajuri abɛrɛ ba. Sɛ a-o owa wala ɛlora-ɔbɔ enu, lɔbɔ bɛ enu, a-o, nkani jeru ɔbɔ. rɛba pɛ. Owamɔ, akaa nju. nyɛ labiari kɔ mma akaa nju bɛ toro gbere m’kpoi-enu. Sɛ owa gbo akaa nju wa ami ma gbo akaa nju, mi nlamaru nini kɔ mɛ Eleme ka bɛ toro o-o rɛ kɛ nyɛ baa to-ɛ oso ajuri, nnɛ obe neba nasa, ochalate neba tɔ-a. Sɛ owa e-rabo ebe ebi yo, we owa ya kɔ ebie yo dɔ akaa err mɛ nyyɛ kiri yaya kɔ che-i, owamɔ onwi ncnio sɛ ɔgɛ nsiri sɛ ɔgɛ nweri mɛ ebie yɛ atari. Oka kara bɛla etoro ebolo oneh oso ɛbiɛ yo-e. A-ru ju wɛn ebo-ebie, ju akaa nju, kadalari anaa, ka beri obe. ka we ri yaa-ya. Nnɔ niɔ, bɛ enu neke a-o ru bɛ e-aa bara papa owa buru obaa enaeri-e. Wi nga lamai nnini kɔ mi n’ɔe onwi baa, a-o rɛ ka nyo onyia kayo wɛ ju nju rɛ dɔ akaa. Mɛ nsa mgbigbii achu ekere kere ɛloi wɛ doma adido wɛ to-wɛ chusɛ ɛ-ɛ-rɛrɛ kɔmi ebe jua akaa nju dɔ akaa wɛ ɛba pɛ. Owa-mɔ, Abraham ɔsɔ nsa mgbigbii, onwi nɛkɛ gbo-ɔ, egbo gberewɔr? Akaa nju. Echu ɔtɔɔ nyɛ wɛ nɛɛ oku oju-oju, wɛ kpa-a nja nɛɛba adɛri. Mma-ku eka ɔnɛ bai ɛba to-o na-enunɔ?okasɛ yɛ bɛ e-e? Oban lama kɔ ma ayɛ rɛ bɛ-ɛ oban eka nɛɛ yɛ mbio-ɛ yɛ. Mɛ agba rɛba sibi. Ekere ekere eloi dɔsɔ nsa mgbimgbii, rɛ to-ɛ chusɛ bɛ ɛ-ɛ? Kɔ mɔ ɔkasɛ dɔ nwɛ akaa nju. Ntɔ owa ɛra-ebo nwɛ awia yo oso okpuraru, tu-e chusɛ kɔ mɛ owa gbo aka-a nju. Ntɔ odɛ dɛ-a ngari, ocha cha echalasi, ɔdɔ ru ejuɛ akaa nju. Awia, ekoo, ɛ-aa ju akaa nju-e, mma akaa nju nɛba pɛ. Aka nju rɛ ba pɛ oso ebo nnɔɔ. Nyimɛ enu nɔ ɔkɔnɛ abɛrɛ na, nyɛ labiari gwatɔ nɛkɛ abere u. Oso a-u. kara labi aakaa ebiɛ rɛ basɛ ru. Ntor ɔ’dɔ oso ɛbo, na nnyimẹ; Ntor ɔ’dɔ oso ɛbo, ka kparari amɔɔ, wo obari ka kasaru